मैं थोड़ा नॉनवेज ज्यादा खांदू लेकिन ज्वो आपा मार्केट मां ज्वो मटन मिल्द, जेते हम हांडी मटन ब्वोलदन, स्वो भौत अच्छू लगद मेते लेकिन स्वो महंगू भौत ज्यादा चि। त येते खाण मां त भौत पसंद ऊंद मेते स्वो महंगू भौत ज्यादा चि। येका अलावा पिज्जा मेते खाण मां पसंद चि लेकिन, स्वो महंगू भौत ज्यादा चि। तन्नि ज्वो यख दिल्ली मां एक जगा चि यशवंत प्लेस, तौ भौत अच्छा मोमोज़ मिलदन। सि खाण मां भोत टेस्टी छिन लेकिन महंगा छिन।